So ngoonga Alla mi donnaali aawiyon fay ndee wootere. Kaa jonnoo so oo imminaama tan, sennoto omo doga witteesu faa o ɓama henndu. So o nabba dow too. <hesitation> hannde aawiyon ni jooni, kañun masiŋaaji muuɗun ɗii ɗun moƴƴiniraa faa naɓa ɗun.